ربط الحذاء اكيد اللي بينو قيطان احنا نسميها أو شرائط ف اكيد بالبدايه نسلكم من داخل مسالك مالتم أو مكانات مالتم ندخل كل شريط بصفحه ونعادل الطول مالتم بالبدايه وبعدين نبدا ندخل شي عكس شي حرف في وبعده بالاخير من يصلون بالاخير نبدا نشدم